Kutekha muchere. kuriraa muchere qwawutekhanga kuvugulazu magura za kura mashifuria, kwakharaa mushifuria, magura gakayaa akuzukaamu mazi. mazi gakuyaa mdogo, gakayaa atititi, akuramu ijumbi. qwakhuramu ijumbi, akuogiza muchere, ghuramuu, muchere gwakuyaa, akuihalu qwakihula, shikuria shakayaa kwenyaka munyanyee khandi kuri na zinzira ziriri zya kutokeramu mucheree. Unyala kuvugula muchele ukalange akalenge magura, wakukalanga magura awagize muchere uremu nijumbi, muchore gwahayia wamhula wakhara kumeza nishihuria. nimuchere shirirwe shiri shirai sana, unyanyanga nuvuyanzi kwayanza muchere kabisa.